निराशा शब्द सुनते हैं माने में एक गहरी उदासी और ठहराव की छवि उभरत है। जा यह भावना है जब हमारे प्रयास उम्मीदें और इच्छाएं पूरी न होय और मन को जा लगन लगे के कि आगे बढ़ना कठिन है। नाराज निराशा एक एसो बोझिल अनुभव है। जो हमारी ऊर्जा को खत्म कर सकत है और हमें कमजोर महसूस करत है। जब हम निराशा के बारे में सोचते हैं तो हमें लागत है कि निद्रा हमारे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। कर किसी को अपने सफर में एक एसे पल मिलत है। जब बुरी चीजें अनुकूल नहीं लगती हैं उसके अनुसार नहीं चलती हैं। यसो मोड़ आत है जहां हमारे सफर को वास्तविकता के बीच को फैसला सबसे ज्यादा महसूस होत है इसमें निराशा आत है। निराशा को सबसे कठिन पहलू जो है। कि हमें निराशा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकत है। जा मन को नकारात्मक विचारन की और लाई जात है और कभी-कभी हमें एसो महसूस होत है कि हम असफल होई गए हैं। लेकिन गहराई से देखो जाए तो निराशा एक भावना है। जो हमें अपनी गलतियाँ सीखने को एक तरीका अपनाईबे को मौका देत है। मेरे लिए निराशा एक चुनौती के तरह है। हम इसे मजबूर करत है हमें जो मजबूर करत है कि हम अपने भीतर झांके और आगे बढ़ाना। जा हमें यह याद दिलत है कि जीवन की मुश्किलें हमारे विकास की और नई संभावनाओं के कय बनाए भाई हैं।